Khuvula kikhuka eliakhukula ifura noli nende mapesa tawe. Kata noli nende thibillion nolinende mapesa kafwana karie mapesa ako so nyala khuthia mwiluka khukula furaa tawe mbulano kholi na mapesa tawe. Khuli nende thinjira thinyingi ethiouhueresia ovuyeri lakini okhuvera shomanyire vukheri vwene walanyola orie taa, walapara noli nende mapesa walathiasa mwiluka nomba walathia yena nomba kene kalahwethanga vukheri niwikhala nikali mbank tawe. Nolimundu mulai khuli nende miradi khuli nende avana mthicommunity muno, kwa mfano emianda chiviyire nolina mangondo shiwicha nolima omwanda. Avandu valachenda khumwanda ula nivatukha nivetha. Mundu yaletha nakhupira orio omanye nga akhuiranga orio khonyolanga <hesitation> ira ya mapesa. Khuli nende avana venya khusoma mcommunity mno sovukulakho avana othie ovarungirekho ifisi, avevusi waletha ukhupira orio eyo n ira yiyo yawalava nonyolanga. Khuli nende vashiere, vafwirue, vamanani mthicommunity muno kata valanyala khunyola eshiakhulia shie inyanga taa noli na mapesa amanji <hesitation> wikhoyeranga mapesa mbank sikalakhua ifura yualaparanga taa. Ovukheri vwenyanga vhulai vulia vwenyanga mbu onyole, nembesie. Langa thia mucommunity niwikhasia mukutano olanyola vutinyu vwa vandu vari mucommunity varira i school fees avarira eshokhuria <hesitation> kata ewesi ochendakho nomba wamenga elukulu valakhuvorera efwe ishida yetu ni shireve lakini novukula shindu shiao wavurira aria mu vandu vauriranga varia nivatukha nivacherera vala khuvoraa orio nifura ya mapesa kao olalola khuvera ngiwarusie nikathia khukhola mirimo iraa ya vandu varia iletsa khuewe nivakhupiranga mbu orio nawe olaurira vulai mbu khane mamondo kange kakholanga ikasi avwene lakini niwivukha saa mapesa ko kakule furaha kakule vukheri shikanyala taawe kho niwenya khukhola phindu nori na mapesa malai nomenye vulamu vulai kata vana vho nokofula arivolanga mukofu uno yari mulai investa mapesa muvandu vano vukula we ifisi mwekho vashere vari ende tsishida fulani kata nothia muosivitali varimo venya ibill ni bill ikhaire avandu shothiaa norungira mundu niyakharula muosivitali siyaletsa khupira orio niyakhakhupira orio nifura ha ya mapesa koko lakini mbu director <hesitation> furaha yumao tawe sonyala khunyola vukheri vuomuoyo mbu khuvera ori na mapesa tawwe mundu nialethere khukhupira orio. Ikasi yao ya wamukhorere khurula khumufuko kwao tawe kho esie shiembola mbu niwenya owurire vulai khuthibillioni khumapesa ko kuwavikha ra muvandu nikakhonya vandu orio itha khurula eria nithikhavi thiorinyola nothia mwikulu ninofua saa norekha mapesa ako khandi sikhakhonya mundu taa nothia nochaka saa khurira mbu ndarithingikho khonyakho avandu ndakhanyorerekho thikhavi kho kwa ivo shindu shia esie ndola shilai khonya avandu khulondokhana nde mapesa koko kano amapesa ako nikalakhueresia furaha yiyo yovulamu novulai sanaa nori namapesa omanye mbu amapesa koko okarumishira orie kwa mfano shinovulai ove na mapesa ni jamii vulai tawe shonyala khuvakhonya taa kata nivetha khukhusava okhukhuvorera variende vutinyu shonyala khuvakhonya taa mamondo kawako kakhuhonya sina, esie ndolanga mbu nori na mapesa nololanga mbu mapesa ko wenya kahukhonye lazima oshirikiane nde jamii niwakhashirikiana nde jamii olalola vulai vwa mapesa ko khuvera olenjisia mapesa ko mumiradi kiajamii nonyola phindu fyao phikenda vulai Kata waifamilia yao waivura valavolanga ifamilia ya fulani eyo niyindai lola yahuhorera shireve yahuhorera shireve lakini noli rigid sa shonyala khwena shindu tawe wiwurira orie noli na mapesa, mwisho <hesitation> ifamily yao ochumbakhanga nochira ena. Khuvera oli na mapesa ndio, lakini sonyala khukhonya mundu taa. Ovutinyu vuli mcommunity sovumanyire taa shonyala khuvakhonya taa. <noise> toto vwene mapesa ako kavakakhukhonyanga. Esie nyakhuvola endio, nivulai ove ne mapesa ndio nehandi nivilai ove nende ifamily jamii, jamii yo ikhuelewe ili nivetha nivenya vukhonyi omanye mbu ovukhonyi siesi nyala khukhonya khuvera nasaye yakhubarikia olinaphio. Naye ngotukha novaya muthuli navo nivakalusia shukurani hwiwe naye nasaye ameta thikhavi khuvana voo, ameta thikhavi munthu mwao. Lakini wslatonga sorio namapesa sokhonyere mundu taa niwakhafwa ofwire endio mapesa katongere. Thikhavi thiwakhanyorere huvasio thiumao. Ne nasaye sakhubarikie shioshi shioshi taa ewe otongere sa shikhaya khuvera walina mapesa n siwamanya khukarumishira tawe. Niwenya khuva na mapesa niwenya khurumishira mapesa ko munthira yavuene inthira indai, mapesa kolinako shonyala walia inyanga ndala wamala taa. Okholanfa khuluokhuvera okhonyekho valia venya vukhonyi na venya vukhonyi. Vahwithire venyanga phukhonyi nawe sonyala khuvayaho mukhonyi taa. Lano mapesa koo kakhuhonya shina niwafwa olikho, nende shioshi shioshi shiolithia nasio <hesitation> mbu wakhonya mundu. Kho nivulai nolikho nende mapesa handi mapesa ako kahukhonye. Kakhuhonya munthira yokarudia no khonya avandu nethikhavi thitha atavanavo notukha nokora vhaliphokanga mbu mzee oyo yali mulai lola yarumbakhirakho ishireve yaruhorera shino yaruhorera shino. Nonyola ovulamu vya vanavo nivuthirira okhukula na ata wedi niwali niwafwa, niwafwa walekha inyuma milemba mbu vana voo nende mfamilia yao. Okhushira mbu wali nende phindu newemana. Nofwa nofwire nao othire nafyo vyosi. Shichira shiumao shiolekhere kata vana vo leshere wavekesia hwimana okhuvera shiuawananga nivalola tawe. Valololanga sa papa ali nee imali vanyala khulia vilai, vanyala khukona vilai, vanyala khunina mitoka lakini shivamanya vosi okhurusia okhunyola thikhavi khuvandu taa. Ikhavi iruranga khumundu, shingawesi wana nilu ikhave yao iithaa na niwanda khukhavi <hesitation> mbu wenyanga ikhavi shiletha niwayanire tawe. Khesie <hesitation> lianje mbola mbu nova noli nende mapesa, kenye omanye mbu mapesa koko kano nyasaye niwahwa niwenyanga onyole thikhavi norura khusialo khuno, mapesa ako yeresiaho avenya varia. Khorera miradi mushialo shiawo avandu valia vaulira vhulai nivakalusia thikhavi mwiwe. Notukha novhwao niwakhafwa avana voo. parungua mbu mzee waliano niwakira nikhufwana huri <noise> niuchira khufwana huli omwana wa ngame ulia hutsia musukuli yali fulani n wayana ahiribi shino neshiohera fulani niwakhola lano othia nende thikhavi thia nasaye yakhulekha khusialo sino mbo okhole siyavolera mbu onyole mana wandeho taa yahuvolera nonyola limondo, nawe wesi orusie niwaharusia onyole thikhavi. Nethikhavi ethio novhwao othie nathio ovore nasaye orio khumba khunda <hesitation> khusialo neshuamba ndarekheraho vandu vanthe asi alia. Lakini ewe ofwire, nofwire namapesa mbank <hesitation> siwakhonya mundu taa, hothire sa nende thitabu thia thiokhulira <hesitation> khumera siwakhonya mundu taa avandu vuwalekha asi ano valilanga a fulani uyo kata aundi vali mumasiko ko, n vandi vamonyaa a nyalile yafua ataala ano sihwithangao ta esihureren hwithe khulieho phivethanga ango ano nishiakhurera. <hesitation> avwene ao ovuo nende muviri mukhaya sa nende muviri mukhaya thikhavi thiao thiosi shichlimo tawe. Lakini nasaye nahwere vulamu nahwere makhono malai makhono ako kalusia shukurani <noise> muvandu vano navo vakalusie thikhavi hilano ijamii yao inyale khuhula.